अक्सर करके चिरैं अपन खैना चिझ दिनके व्यवस्था करतियाँ । जस्ते शिकारी चिरैं हँइ कहलेसे ओइने दिनके शिकार करतियाँ । आउर <hesitation> दाना खैना चिरैं हँइ कहलेसे ओइने दाना पिना दिनके अपनहि कुज्ना व्यवस्था करतियाँ । मुल कुछ अइसन चिरैं फे रहतियाँ जउन ओइने दिनकेति जेदा रातिक शिकार मे निकरतियाँ । जस्तेकी उल्लु होइल, होहना होइल, चम्गुदरी होइल अइसन चिरैं दिनके ति जेदा रातिक अपना शिकार करतियाँ । कहिकी एने दिनके सुरक्षित नाइ रहतियाँ आउर एने रातिक चाहिं शिकार करनामे अपने आप ओहके सुरक्षित मनतियाँ । अइस्तहिं करके एने दिनके उत्रा देख नाई कइतियाँ मुल रातिक एने मजाति देखे सकतियाँ कहलेसे एने <hesitation> विधुतिय तरंग लइके फे रातिक के चिझ अपने एने पता लगाइ सक्तियाँ । तभिमारे एने रातिक शिकार कर्ना ढेर मन परैतियाँ ।